Raha hoe manana toeram-pisakafoanana indray izaho ka hoe mandray vonona, de ny amidiko ao a <hesitation> ohatra hoe dite sy kafe a, de ronono, de ampiko mofo baolina, ramanonaka, mofo gasy, makasaoka reny, reny manko no tena be <hesitation> mpihinana reny amin'le ataon'olona sakafo maraina reny.